au todo ma, au pito ma jam sebelas atau jam sapulu manguntudo ma ha kalu retak wau jam tiga ada kalanya stenga ampa mama retak wau kalu retak wau mama laku tarek waue laku hendak manyimpange au manyimpang mama rea rawa aku jadi kalu rawa mama laku au ese mama. lakue sanang tudo jadi paleng paleng intola ma sadi pito kalu intudo ma hidi jam sapulu ria jam tiga ma ada yang ator jam ampa ma ada yang ampa jam kata lima jam mama intudo main tola ma mama mintudo barang au rasa sanang tapi kalu untudo pa au bagaran hari ma rasa badan tantelea mama laku duatu renea jadi kalu autudo ma naka peanu koaue karena mama au rusak barang sanange ma tapi kalu rasak badan sanang mama baru au ohanu kalu untudo pak akta hanuma barasa badan tantelea ma jadi lebae anan tudo ilaka imilae miana lako hau iyaa.